﻿To ancadai halaiya teɗannakau madaɗi mau zambulum malauke zumbulum ma lauke kuwa kaba mentaƃai sedai ndagai don nna anca na tamkaɗa namentake zumbulum mawanema rewaƃai ,hali mawane natamkau nda namentaka kau wanta wanema rewane. ɗonkanana tamkau na nda wane eka kaza ekakaza rewane. saboka gidai rayuwai lauke naita muni ka 'yamukaiya lauke 'ya maniya sekanai dagu kama lauke ,waɗi na aso sholi sai waɗi sigari waɗi kuma tabadai nasina taba hni a'a kahni, gidaru taƃa hniya ndai tiɗ hni shira ka'asa shali shantika kasasika yaka tiɗtika kaya kaba iko kadi baƃai kanatai ɗaka inakaratu kamyi adini magi tala burbaƃai sedai katigai kau waɗi ndahni sekan dafa ndarma caca, wɗi dik dai lauke dai kahalutta mandi ndagai bare hni dalile mau harkokki mau mena'ai to harkai kuwa waɗi takhni dama kama mi'yari muɗafi nɗage muɗatan tala burbaya semukali tami azum bulumtum amma muɗa maɗafa tala burba baya malakale faufa damma kale fambaya nika ba'asa sholi zan ka'asuka sholi daka sunuiya, zan kamenti gimaɗaka sunui kana ka'yawanta ƃami kenan bur kutu kenan, kasa burkutuya kafali ngayam ka fulil ngayam tamƃai, kande tu se kakunka oya tika ɗifka ndetu kaɗafica karam mandi ka koda toƃai kanaga amfani bai. Rayuwai kama musafaita lauka dawe masi na'akata kare hni malume yantun kadabara ndala yanka kartu dumnedai ancamiyan karatui bai mazu dadir gatum hma na tamu tum ya semunakau gidima zirau mawaya to me tambari fa kalokaci mandi malatun akale tau saboka gidai kama rayuwai mu safa ite rayuwai halaiya lauke ka ita muni ndage mttuka katum, kadam ka ndala mandi nasina ka ndala mandi sa kabai. Kabi wadima se ndaru mayi yin hni jii wadi, malumi nawaziya seka kali wadi da kai ika bai i 'yawabai, wadi hma seka kalise e um naam amma ashe kuma a kamentama zambulum hnibai na'am ami se dai naawo. Saboka gidai rayuwai kama lauke 'yay muni madadita malumi na karatuya dum mala krim tase hma ma ina amfani kakai nakale miya nni zam nakale kannibai bana menta kwaibani na akatu suta hni aika menta zamka nnibai akata shiriko, to se wadi seka waise kunncika ifi hni ndene hma damunkuku kacakaram tame a yam tame a yam se nnine ma futtina yatuku wazama krimtai. Tematukuciyam ya zam kuzurka a yam tuku zarsi saboka gidai rayuwai kama mu 'yaite a hankali nni anca shaye-shaye. Sina warasa nzina mungam sa nzaidai sanzai mun ancai warasa mutta kata mun saboka gidai rayuwai kama mun saboka gidai rayuwai kama mu luk natau. Mu luke shaye-shaye mu lukuwanka sina ya ndagai iko hni ya akata sinai ndagai na yafa mune aiwada tamanda kaza 'yawa baya seda e kaza 'yawabaya amma malam wane ikau. Malam wane ikau kuma 'yai tambai maruwa tikau kamalan wame hma i ma donkau ndagai yafike. Sekanai dikau kai meyya ka 'yafike sekanai dikau kai meyya ka 'yika halaiya mandi turbai to kama kayari akat mukau ndni ma ma malam namuni dika yari akat mukau ndni ma malam namuni dika kau kashakkau ka ekau mukau Saboka gidai kama dabai mashinan zai mun tumbai 'yarona katau ko kawa masaitta alhamdu lillah inka wakama sallaya tala brbannima nala sakata burba dukama se kau 'yai godiya atala burba kwakama salla amma sekada dika kada ka ina masailai baima se kawai ndara wadi dagu mandi ka dafi dikama 'yaru aka hni ka 'yari ka ka karanti mey a zumbulum tikau ka karantika lukunta, <noise> leutika nashinde narenutika wayo saboka ndaruy ami 'yawabai dikau kakalabai 'yawabai dika kakala bai to se fulikema. ﻿To fulai ka amfani tabai garaka na ngaya se kala to ndage shiryati ngama ndage shirya tisakaya akata iko ma ndage tala burba shirya tinninkiya man ngwai bai, tala burba ditane shiryatuka ngaya ka yadda nga ndine ndarui wadi vai, dolene se haurika kayi, amma tala burba shirya tikaka bai ka shiryata ka katibi, na yinabai dolene sede dafi ashar take ka kinan kasu. Ashar tanka ka ya nga 'yam yabeke nga yam fulike, don saboka gidai dama rayuwai tela burbima giwada man na njawasi 'yai; yawala gida nala fulase bare hma ɗan adam. don rayuwa ma ancakadaka ina mena a fa kada wadi nafulake baima riwane, wallahi yaranka kawaya se bulan ka kau, don akata iko matala burba fulai cautaka dolene amun kasifa tabu oyum ngayam kabar kaza nga yam kabarni kaza ndeneka nalissfi wadiya na tamada to wane wane ifa eka kaza wane barka ka hna men bai kwa yabuse. Kai nna barena nnabai a'a 'yetum kaza fa afattai hma adukube kuwa nna bare hnabai sabo gidai na yaba sebai ta rayuwai na gidaibai to kana na gabuta ngaya i go <hesitation> sakatu sitika tala burba ka godi ba dondai na bara tika barina na nga baran tika natala burba baya jida wataka biti. Kama ka 'yari kamayi mukau, shaye-shaye kayina shaye shaye kayina miya sinatikau ka aftikakama. ﻿Kaba falakabai amma banda asharta mun amma seka sasi kadarka gi zaba katikau ka fulta mun kawai. Tala burba kuma tamu sukada dika hma kasunui, ka fulta wane kafuli nga yam ka fulii ngayamika amfani bai saboka gidai kama mai yai hattara aka tame ma 'yai hairi mu fayinte juna mu yaite zillatu, ai ndini karatu yakase nalauke bai wadi nawuna wadina wunabai, saboka gidai dum arayuwai ka yu karatu baima akata iko mandga kama ka teɗaɗi ko malka yaye in kakakaiyase ka tadise wane um tana kaza na NAaka kazaibai ciwatena mana to kana <hesitation> ciwate tikabaya shikenan caca waya takau. Amma ciwate tikabaya jiɗa wataka biti jire. Amma naciwatu tikau, ka ina cawabaiba ka 'yari ka'ase aka tikau, imma kada kala asaaka tika bai kuwa se kamayi ndara mankalaɗata. Saboka gidai anca mikau yare ayam kama mundetu dumma mu 'yai mam akata shiriya dumma wai mune asama karm ɗawe a yelibai ndenese hausa da aikare kare ndane dumma kare-kare me yanka yareya ndagai i iko hni tala burba i iko hniya shikenan dumima muhaya tan tunku akata iko hni amma manya dai na. roukune nandalau mutai arziki tuku. Saba gidai kuyafine na 'ya bayani akatau a yami kuyafine nnakuma akata iko ma ndage ndage farenaya nnaima na dagadu kune. ﻿Ndage fore nabai kuwa seku dafenni dama mey gidai kudafane tum ya a akata ma tala burba se nnaima dafenasi shikenan amma ma yama wadi baifa sedai wanene na eni kaza na eni kaza na tema saka nabre kaza ma nik aise yntiki kaza aima nashiri mafalane to inta ami don allah ndoka cawa zumbulumbai yafani juna mufayinti juna kuma muyafoni juna mem mandi ka asa adanawa tikau kabareni 'yabarni ndage am fantise insa ika 'yawama don ka hni, in sa 'yuma disa madan ka hni. dan nawaye tau dan ka shabai in kashabai in waya baima mbulmike kakai dolene seka lukkwa aduniya se ka ndetu dika kawa me sekada dike bara a ɗan uwai baima a giɗ tau lada kai nawaya waka leda adalilimawadi se kawai a'janna mandi kayatsammanibai. To ndane duku ku caman kasa yuka akatmey ku finka ida tukwa kayi ku tansikau kuda kwabara a yan uwai bai me hma na kwara ka zana hni ɗan uwaka kai tiri tiri ndai maitu wene baima ndetu tiɗe kuzum a idata mey. Dika ka maya hni naye amfani mai kayay ami aika afanini mai kaya man ndagai tala burba nala baratikase inka amfanta nga ka kai baya, 'yika bai ai. Kama kana ɗan uwa tika na tausayiya kama katausayi aka hni ya te asu ka barni ndage ki 'yayise lafiya tala burba ki yayinnikiya nnema akata ikama ndage 'yu mena'a aka hniya dawadi sa zina ai giɗtasa du kwabbai ai amma dum muwan meya rumdum se muwa yatasi giɗta gaba wadi mudarka gi zaba katun gaba wadi mudarka gi zaba katun me waya takaya kuma ka dibe baka kicai. Wanema te makeka hnabai tafa mu na gida iba ka tiga eka katika nadi kau. Tala burba nala bara se ase meeka baran katame seka tiga 'yasi ndaneka waya takaya shikena ta waya taka sekada akatamiya waya kauta.